Viikiitjä seeh om <hesitation> kuumaelement, <hesitation> miä om sis vii seeh. Ja ku saq tä käümä panõt, sis sinnäq sisse juhitas eelektri, miä tekütäs sääl väikese lühise, teno minkalõ sis tuu kuumaelement lätt kuumas ja kütt ka vii kuumas.